Rí nakruaꞌjo̱ꞌ sobre rí a̱jua̱nꞌ na̱ni migúwaan a̱ꞌkhui̱ ja rá, rí nakhruaꞌjo̱ ikhí rá, kuando rígá aguꞌ ginii mitha̱xu̱dááꞌ mi- magiga̱a̱la- porque magoo mañajunꞌ ajua̱nꞌ ríꞌkhui̱ porque mú nda̱a̱ aguꞌ rá xágoo rá. Ngaa̱ rí nakhruaꞌjo̱ꞌ awúún ikhi rá, ndayo̱o̱ má ri tima mbaꞌja xúrí aparátiuu̱ xú iduu mitru̱gua̱ rá, para que rí ma̱ꞌni wénú migúwán rá, naꞌñuu kongelár awúún rá, mithraꞌdáá wénú mikhaꞌju, mi̱tha̱ni̱ méjáa̱nꞌla mithañi rugua xógí riꞌkhui̱ ikhruaꞌjo̱ꞌ rí sobre a̱jua̱nꞌ migúwán ríꞌkhui̱ jún porque ríꞌkhui̱. Mi̱tha̱jña̱a̱-la ríndoo̱ ndayoo̱ꞌ rá, mi̱tha̱ni̱ khaꞌju̱u̱la xógíꞌ rá, tsíkhruaꞌjo̱ꞌ má mbaa̱ wéñuu ja rá porque kasí tsíkhruaꞌjo̱ꞌ xú ꞌjaꞌnii ejmúu̱ rá, ndoo̱ má na̱ñuu konektár, na̱ni̱ khaꞌju̱u̱la ndoo̱ xkuaꞌnii ju̱mu̱ꞌ rí ikhúún rí a̱jua̱nꞌ rí migúwán rí.